Nkyɛ mɛpɛ dɛ menya tum a medze kenkaan - medze bo hu nkorɔfo adwen osiandɛ iyi no mihyia obi fofor a ɔbɛma mehu nyimpa adwen a ɔwɔ fa mo ho na mada mo ho do. Mpɛn pii wiase yi mu hɔn a yɛne hɔn nam, yehyia hɔn a wɔnye hɛn serew pii nara na wɔnye hɛn serew kwa. Wonnyi adwen papa biara fa hɛn ho ntsi itum kenkaan nkorɔfo adwen a ɔbɛba ɔwo nyimpa no ada wo ho do. Bɔn bi mpo na nkorɔfo rehyehyɛ afa wo ho a,wankasa ehyiaa nyimpa no a na ehu n'adwen ama eetum ada wo ho do.